Drom ge ena gahi diburu ge, maha ngone so tolo ena sema mafu bolo hate rasi sema madihuru, a gena bato kalo ena se madoya ngaramoi ge ena ma madihuru lamo ua, ua se ena se madoya ngaramoi ua se ngone tolo ena sema mafu bolo sojako ena sema hate ge ena ma madihuru lamo foloi